Tummõsinine om üts põhiliidsi värme, minka ma koolih latsiga maalitunnih värvi. Vesivärvi tummõsinine värv, vat tuu omgi kõgõ edimäne, miä päähä kargas.